Jiri lai wuh rig janzəg yeh san nehnrig wab dri ri re, yeh sah neh nrig wab de drina yeh re yeh, sah neh nrig wab dri jibe nrig <noise> wab tai lau yeh bang keni beh a kuruman wuh yeh bai tag yeh a yeh ma dung dau ba shi a ri ywa beshu tu kenu zauri yeh ma dang ba shi a ri yaw bushu a yeh shi she yeh bangba a gumper mai ba yeh banf banf rig yab a yab jeh re rebe beshu mpar zpun sif yeh ku ma na mang jiri nam bang waa yeh rig dang ku, to a keh yau ba jiri a nam ku dang bah na nam rig san tag nang nam ma shii shi sah nam msah nam msha nanh nam dang jiri a nang vbang waa wu kad shee mang rig kaana abu yan oenu kuma lai diri a keh yan pinu ba ss yeg danng ku to ku rig dang wuti, to ah a keh yau ba ju sah tah <hesitation> ba yeh rig yan dah ba yan rig ku rig yak nrig vagwaa keh yeu br shu ba a ku bang waa shii nkang nkang sri fam bang ku ng rig yeki nrig vak na wah ba ku sah wah ku yed penu a ri bai wah ri ku wang rig dag bushu asansam, to a re yeu wah ri ku wa rig dag bushu asansan to a re yau besu a yeh kah rig shi, she buziu ma sid yeh tri ko ku ma yeh rig kun nurih wab mpar ziu bang wah ri a keh neu she ri yeh rig wab moar she bang waa ni yeh kah ma danf na bushu ziu bushu ziu a yeh rig kan va zang a keh nau she ko ku ma dari mpar daru nmoar she yeh ma dəng Yeh kah rig yah na ba dari mpar she ri nrig yek ku ba noi wuh, to kenau zem ama zin dau ba she nma dang nrig yah na bu dari dari nrig yak she nrig kad bo daru nm daru nrig kad hah nrig kad hah nrig nam noi nma nam noi hah noi hah nrig nam hah nrig nam jirikaimag nwab dari mai bak wah ri ndag di mma dang yeh ma dang rig nkad a keh dari nnam bei, ama nam ngaga wuh kai nnma gagawuh kai mm dang nma nai rig ndang nbai yek deu mari zaw ma sah rig nzam penu mai mm maridda zaw rig fad shi nrig zang penu mai tag tag tag fag bubang jana mai nrig wuh bang a keh mashin a yeh rig, bai kani nkah ma bai wuh bang rig be a yeh rig yah yeh ba yeh mang yeh rig yah na ba tanukurumaan yeh rig dang nrig fad keh nau yanu kuruman ha nrig yah na ba bei am pastor yeh ma bang ku shi be shu koi ba wub mpar a rig shanser kuruman keh she yeh ma bang ku shi bushu, yeh ma bang kushi beshi nrig dang ku to nbai rig a yeh rig bam ku lai. Lai bam a yeh buku rig bama nrig dang ku funi kaw ne re kam bang banf jana ne ri, mang tamkuruman ne to nma na bang diri jiu nam yiri a taw mni. Nrig dang ku dang jirrikimang ku mpar a rig tang mai penu kuru man ri nma zang zanf dang ku dam ba shi ku kah yeh jar a ku yeh nam ba a rig wab mai ku zag rig dang a nam rig sah nam, ama shi penu haha nam ama shu nam ama shu nam nam rig wab wuh to ama dang ri beshi ri yeh kan ri tanu kurumam tanu kuruman a yeh rig kad mrikadzaw rig vag a vowa yeh rig vag a vow a yeh rig vag tamkuruman yeh rig mang a kurumam yeh ye atau rig, a keh funi kan wuh re a kurumam zag na jerri jina a ku kan zag yah na yeh jirikaimang jiri a jina a ju zag rig yeh ye hah kuma zag jiri a jina zag rig yeh ye ye rug shi mei shu ba atam ba agumpar, to a ri bei wah ri yeh ma gbhai nou wa rignma yeh mah fam tanukurumam rig rig bai mrijannza mai ba nyeh nan yeh bu bang sah lenu wena rig a keh yew kenupena a yeh bu bang sah hah yeh ma wuh zo dri manf nrig bai bang dang penu nrig bai bagdang tah nrig kad mang funi kaw tag nam zag zag ku ma wuh funi kaw kah diriziu ma sid, yeh ku rig bad mai ku dang wuh dirizim ma si yeh ku rig bad mai ku dang wuh wunzadri yah bazi nzam fu dang wuh mai zang zeum nma dang yehibang ku zaw she yeh ma ku zow she daw bei shu a yeh bu ku shu bei shu janazadri. Nku rig dang mni to a keh fui kaw mai ri dang mai sah hah tag tag hah a dang bu funi kaw manf jana mai mang bei bushu wai ku ma zag nzag mai ndang to ma de kai sid vo kuruman ri yeh rig vag a vow yeh ma avag avow yeh rig vag kurumam ri, a kuruman pan ku jirikni a ri funikaw keh ri a ku wu wah vo yeh a bu yew penu bu baa yeh nam a ku rig dang a tewtaw a keh yau wuh ri a kuruman pan wunzumai kai bu ba she kai, kurumam maoan ku kai tri nmai ma bang jrirzeum nan kah nka kang zang rig dang ku mang mai mai bei shu mai nshe she na taw mai a keh fini kaw mai ri ba nsha sag hah beshu a yeh bu bang janai mai she dang mai sad hah ko kuma nma wun na buzui nma zag nzag dang ku, to wuh zaa mang keh she rig yeh na penu a ku rig zau ma ri ku a ku rig wab mai to yeh ma dang ma fum funi kwa keh she ri nkah rig bai na fari keh funi kaw mai rima dang nma bang fan keh funi kawri jana mai mrikadzam a fag hah jana mai sid a bei kou rire banf kang bai rig keh funi kawri, ku bang bzi a funi kaw ba yeh manf nma wah banf ba yeh ban nrig kad waa mai bang jana ba hah na bang sid ani ri bang knd kaw kuri bang ya be kah ri